Nah di doson kak ade kami tu bang curiga dengan ape ee anu kak mange kak ade ye tu ye tu e edop e di anu di ayo ha kan ye tu edop e di ayo cuman ye pacak di darat nah itu aa men base kite kak anu ah berang- berang ha itu ye tu nah ye tu kak baseng makan makan ikan ape be e tu naik darat, naik ke darat nah tu nah <noise> itu yang kadang- kadang tu kan tobo nak berayau nak atau nak anu ape najur lah, ha ye tu galak ade ye tu nembol berang- berang tu name e tu nah tu heeh nah tu ye tu edop e tu di darat pacak di ayo tu tapi bukan ikan ye tu sape galak makan ye tu e ye bukan ikan, nah itu jadi ye edop di ayo tapi di darat be hidop, nah tu cerito e.